Cumpré la roba sü Internet al e nen 'na brüta coza anche perché se se cumpre cuaicoza ënt ël gir d'ün di o dui a pödrìa anche arivete, però ël vantagi dël negosi al e se deve cumprete ün capo d'abigliament e pöle pruvelu, vëdi s'a va bin o meno e sa van nen bin t'lu cambie, ënvece sü Internet no